أكيد- أكيد كل فرد لازم يكون له حج الإختيار البلد إللي يناسبه من ناحية الحياة ومن ناحية الأمان، من ناحية فرص العمل من ناحية الفرص عامة، لأن هذا الجزء من الحرية الشخصية، كل إنسان، كل بنى آدم- كل بنى آدم لازم يعيش حياة شخصية هيكي مستقلة، يبي المكان إللي يبى يجعد فيه إللي، اللى يلاجى الراحة فيه، اللى يلاجى الأمان يجعد فيه.